செவ்வாய் கிழமை பற்றி சிந்திக்கும் போது, அது திங்கள் நாளின் வேலைப்பளுவின் முதல் தடையை கடந்த பின்னர், ஒரு சற்று சமநிலை நிலை, சிரமத்தை ஒருபோதும் நிறுத்தாமல் முன்னேறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு என்று நினைக்கின்றேன். செவ்வாய் என்பது கடுமையான உழைப்பின் தொடர்ச்சி, ஆனால் அதன் மூலம் திட்டங்களை முடிப்பதற்கான உணர்வு, சில புதிய அடையாளங்களை உருவாக்குவது, மற்றும் மெதுவாக பயணத்தை தொடர்வது என்பதைக் குறிக்கின்றது. அது ஒரு முற்போக்கான நாள் போலவே தோன்றுகிறது, மேலும் சில நேரங்களில் வேலைகளின் ருதுவை பெரும்பாலும் செவ்வாய் கிழமைதான் தீர்க்கும்.